Ko'o io ko'o kuunu te ko'o kuunu kodi jiaa kunu ku'un kandiu ko'ondo ku'un ku'un yu'uxi ku'un ndeeyu ku'un jan io ko'o yaadi io ko'o kuunu ja dake'endo ndiuuxe kajndo te jo ko'o yaadi nuu ta kajndo sope kajndo in chikada kajndo ndiaá ja xeejndo kodejadi yuuka te ko'o yaadi ja kueetniiñu'undo te ko'o kuuno ja kuunuú kajndo kandio ja yuuxii ja ndeeyu ja ndiaa ndiuchi ndiaa ja ndiuxi ja diaa ja kajndo kodejadi ndi'i ko'o ku'unu jiaa.